<hesitation> Mara'iunai, mara'imainai ia aua'una, aua'una kauna ka ero. Emai bas bas na a'a nisen venen e venon ea, a'anana okei kauda boudadai agona ka, agonaka mara'imai nai ia i'inana da vavairearea vena. A'a agonai a'a basi a'anana be orasave kaumaida ira'ugaga inoku a'a vanuana aonanai a'ana naida emai rumanai a'ana naida va'isi aoro. Vaisi aoro inoku emai, a'obamai da a'ana mara'i boio. Naida va'isida sibomai naida iogu ro'a urameda eda paurada ivavai ro'ava. Igana ro'ava iseisedia ikara ro'ava. Igana ro'ava, igana ro'ava i gau ro'ava auamaina osidi inoku a'a basi na a'ana geukunia, geukunda. Aua'una eko'ore basi na a'anana haf eukunia inokai igana ro'ava viga vi vairukau a'ana. Naida a'a basi na ro'onanai imia ro'ava inoku spot lait na viabi inoku a'a abuna ibounanai vigu'ena. Vanua da kaudada gesia ro'ava aida'uai va'isidi i'idada kaukauda a'adina. Ana a'a agonana a'ana da vavairearea venia. A'a maurina amiadia a'anana ia agana nakumaida, isanidia, aisanidia ro'ava a'ana asia ro'ava iada a'ana da nai a'adina. A'a gava gava ivavai ro'ava a'a taemnai a'adada da gevavai. Da gevavai a'anana da geisa'aku ko inokai vigana a'a basinai igana ro'ava iveakau ro'ava. Vigana iga ivaiaku, ivaiaru kau ro'a, igau ro'ava geka ro'ava. Igana ro'a igau ro'a a'anai naida a'a basinai vimia inoku spot lait nai viabia inoku auamaina ukana veabia inokai igana ro'ava. Kaunaka vekari, auamaina iana ukana eabia ro'ava. Ai iganava vaiaruna isania igana ro'a abananai auamaina. Basina kaimunanai vesi'o. A'ana ounanai a'a mara'i unai a'a gavadada avavai ro'ava a'adada ge nonoa va be iagana. Iagana ai amai akome'a, a'a mara'i unai avavi gavadada da vavairearea badina a'adada momo'ai momo'ai. Iagana a'ana foun da eda abi eda vi'oridia gavana momo'ai nana daka eda vavaia. Naida mara'imainai a'ana inobo'o ebou, inobo'o boubou ro'ava ounanai a'ana ai nonoa. A'a gavada a'ada da vavairearea. Emai nobo'oda agoda ira'udada igana ro'ava veinai inobo'o ro'ava. Bol na viabia inoku vigana a'a veinai inoku vinobo'o be vinobo'o be vonobo'o be. Urameda avisakai, va'isida avisakai inokai inobo'o ro'ava. Gavada a'ada da avairearea e aena ounanai a'a vuisauda karuidia vuisauda ge nonoava ve iagana vuisaudada badina a'a gavada ivavai ro'ava naida emai agonai a'ada ia agana da gevavai ro'ava. Ia agana a'anana gevavai garau garau ro'ava badinana a foun da gemai gera'asi. Naida emai agonai ai sore onina opaurave e oni onobo'o va e oni obugiva a'adada gavada boudadai naida ivavaidia. Inoku naida ivavaidia agodada a'adada be ge nonoa va be ia agana. Ana ounanai a'a agoda a'adada da vavairearea venida. Agona ka i eke, i eke e'u va'isina ka avalusia a'ana eago va'iro kaumai rua ivaiaku a'adada ero da vavairearea ainida. Ana ounanai asia a'a vuisauda karuidia a'adada vuisaudada a'adada genonoa va be ia'idada. Ie'idada a'anana da nonoa momo'ai. ema agonana ama ero aina taem nai a'ana nonoa, ko da vepaura diba.